நான் பூமியின் மிக உயரமான மலையான எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏற வேண்டும் என்றால், அதற்கான தயாரிப்பு மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். நான் எடுக்கும் படிகளின் விவரம் இங்கே. உடல் தகுதி: சகிப்புத்தன்மை மற்றும் சகிப்புத்தன்மையை வளர்ப்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். நான் கார்டியோ, வலிமை பயிற்சி மற்றும் சகிப்புத்தன்மை பயிற்சிகளில் கவனம் செலுத்துவேன், குறிப்பாக படிக்கட்டு ஏறுதல் மற்றும் எடையுள்ள உயர்வு போன்ற ஏறுதலைப் பிரதிபலிக்கும் பயிற்சிகள். உயரப் பயிற்சி எவரெஸ்டின் உயரம் குறைந்த ஆக்சிஜன் அளவைக் குறிக்கும் என்பதால், நான் அதிக உயரத்தில் பயிற்சி செய்வேன் தொழில்நுட்பத் திறன்கள்: அனுபவம் வாய்ந்த வழிகாட்டிகளின் உதவியுடன் பனி ஏறுதல், கிராம்பன்கள் மற்றும் கயிறுகளைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் பிளவுகளுக்குச் செல்வது உட்பட ஏறும் நுட்பங்களில் நான் தேர்ச்சி பெற வேண்டும். கியர் தயாரிப்பு: நான் உயர்தர ஆடைகள் மற்றும் தீவிர நிலைமைகளுக்கான கியரில் முதலீடு செய்வேன்—வெப்ப அடுக்குகள், உயரமான பூட்ஸ், ஆக்ஸிஜன் தொட்டிகள், ஒரு கூடாரம் மற்றும் பிற மலையேறுதல் அத்தியாவசியங்கள்.